Zeru, Milli, Dumila, Trimila, Quattrumila, Cincumila, Semila, Settimila, Ottumila, Novimila, Decimila, Unnicimila, Dudicimila, Tridicimila, Quattordicimila, Quinnicimila, Sidicimila, Dicissettimila, Diciottumila, Dicinnovimila, Vintimila, Vintunumila, Vintidumila, Vintrimila, Vintiquattrumila, Vinticincumila…